ناخذ كتاب خفيف أو أسمع موسيقى بودزني، لو عندي موبايل، نقعد نبحر في حاجة نحبها زي فيديوهات أو مقالات، لو الجو حلو، نتفرج على الناس والبيئة حواليا.